पायांच्या चळपाचो आवाज दोन तरे असंग शक्यता एक जना जातलो आणि दुसरो खबर नसलो जना जातलो आवाज आइकां मनां खूप शांती मेइतां खूप बारा दिसता आणि केवा एकदा तो मानिस दोल्यां फुडल्यान येता आसा जाता पुनः त्यात जाग्यार खबर नसलो आवाज आइकांक भाई सुधा दिसता मुंजे पैली कुण <hesitation> दुसरीत येता आणि कोण असत गाय <hesitation> आपल्या जायक करीत गाय आसा चितां येता आणि भाई दिसता आणि धावांग कसा दिसता।